L'açuca no es cosa güena porque assín está la cosa qu'ai una tupa genti con diabeti o, comu l'izimus tamién en estremeñu, l'açuca. Assinque mejol echá-li una cucharaína de miel o sotras cosinas qu'ain pa enduçal comu la stevia. I es una pena porque me pilran los ducis nuestrus estremeñus peru, chacho, es que con tanta açuca, te comis una perrunilla i al café ya no le hazi falta delo qu'empalaga.